La kúro’ xen lajyn sún ráá’ i xen ji mⱥⱥ ji nuu, fá’n kié’ i xen xiñó’ re <hesitation> ‘ñáá’ na re fáá’ra jö ki jia’ re lí fó’ re ká’na la ree la jïï, ki xa tý i’ kiee’ re fáá’ra jö, la kuru’ xen kua iää’ la kuru’ xen ‘luu la kúru’ xen myy la kuro’ xen ráá’ i xen ji mⱥ ji nuu, jia’ re li fó’ re xé’na jia’ re li fó’, ‘ná’ ‘ñáá’na, ‘ná’ re jmⱥⱥra xi í re fáá’ ra jö, cuando ku re xé’na kie xen i tíí, xen i kuu’, la nɇ lɇ e e tý í’ xa kié’ rá´’ e jö jia’ re lí fó’ e <hesitation> e re ku kää na e re fáá’ra jö e liira e re xé’na e a jia’ xí dsina, e nɇ ba ‘neé’ köö dse dsáá na jná kiäná la jyn ráá’.